اوون کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران اوونُک مقصد کیا چُھ؟ اوونُک مقصد چُھ رَنُن، بیکنگ، گرم کرُن تہٕ مُختٔلِف قٕسمٕک کھیٚنٕکۍ چیٖز گرِل کرٕنۍ۔